Okuyaga ka sipatala obhutunga bha dokita bhakuegesa eti osemelelu kola bhio na bhio andulu lika niwe tantali sini sini kozo ndiako

Bhakali ndia akidhuwa nibhakibhubisa ka polipo ndiaka uganda ali nti nabho bakutoka bhabho bhebembeji bhia bhaluku ngoku bakukolaga kasita bhabha nibhabhupesi nkisa sa hikilia bakpa

Bhaniki bhalema bhali ka kisomo ka uganda kiki nsubilya peni penso kalamu kiki nsumbilya bhitabho baga na uniform ndyabho kikinsasulilya sukulu fizi kikintoliya kigambo ndia amambombi bhahhe nkpa moti

Nkpa nibhandimagi akieyokiaga zidhi kandi akibhutamaga nanga eki nanga okubhaga noli ka dhomesaki

Bhaniki bhalema ndibha bhali ka kisomo ndia ka uganda kiibhugbeliabe na pabho ndia bhakukozesa tabhi bhanikia bugali kedh muigo ka masukulu nambali kindia bhakibha nibhalio

Masayalazi injo kihandika ka gaumenti

Kobha nokugiaga eti okwamana mugisa ndiako kabha nakugbei ka sigikilia ka godhisa ndiako nesi okugbeliagaku sente ati kabha ndio koli nakibhoko sa gba sente kulungi ndio kokuiba nesi okubhupangilia bhakpa ndibhako ka inji kokutoka ama bhakali ndibhekina ali bhinjo

Muikiliza agbokiliani akolebei bizubu ndia nesiyo bizibu ndia sukulu bizibu ndia sipatala bizibu ndia sipatala na bizibu ndia kalibho oibe nti kyalo mamadha libho kalibei bba

Ndia akidhu bhazongo bhabhuegesebe ndia gbananibe ka ka kabhondo ali zibe eti bhasemelelu kwelinda nanga bhakakelinde ndwali injo akibhuswekisa

Nili kau na meme koko na bhanguya injo nyama nili nai kanji bhokaka kuwo

Menjo kokwibaga nesi okusobhola kwetangia nanga sigikilia eti uwe nkumi oku koibi bomba ndiako ndio okubombiliagaku kuyo okuibaga mabhinjo kagodhisa ndiako nesi ka miaka tano yoho nikoliku eki, ka miaka tano yoho nikoliku eki Injo ali bhinjo ndia akiduaga niba eti miaka tano yoho nikoliku yoho ninkikola yoho

Akikiyambaga bhakpa lika nibhateni kandi nibha dhundeli ka mulima nanga nkpa nakakabha ya kola kima ndiekina akili natungi nsala kedha natekelezi eti nyamuhanga aliku dumbi akisungeliaga menjo

Kilikage nabho ka tukpi ndiasu kitoliage bho asili ndiasu kito kitoka mani kikiya mani kandi kili mani tatasu andi mindia ani mugilio ndiasu andiki kandi naaaa asili ndiasu akigiaga ya

Okutetagha na ya ka inji ka ndqbho na godha ka bulili ndiamo na kubisaku siti no kutekaniza mamadha

Egesa asiili akiyambaga nkpa kweibililia anga ndio koibi asili ndiako uwe okubhaga ndio koli nambali kindi olia kokutoka kwetegeleza nambali kindio olio nienyagi bhoni okulikaga menjo ka mwanya bhinjo

Bhakpa bhaniki bhamamadha ka busumi sa kolona bhaluzukana nanga ndibhekina bhabomba kilasi ndia bhasemelelu bha nibhaliku bhakyaku so kolona akibikisilia bizibu mamadha

Zibe eti kikidhakiabe bizibu ndiasu ka inji nji ndasu makanga tongani ali kumwegbeisa Mambombi

Bizibu akibhaga na madhi nanga sigikilia eti buli nkpa buli nkpa godhisa ndiaki kakinganani alibe bha ndio koli na kima mio nali nai ati okwetakanaga noli la bizibu kedha okola musango mio kekakenge wetakana noli ka bizibu mio kekaibe

Ndia akudhuwa bhasika nabho nibhakuya ka sukulu bhia bhasigazi nabho bhakutoka kola milimo moti tabhi ndia bhasigazi ndia bhasigazi bhakukolaga kasita bhabha nibhabhupesi nkisa nabho sa soma

Ndiabho na kioloni poni poni bhabisebe kima ndia akiyambaga dhetaga ndia bhalema kandi bhabisebe kima ndia akiyambaga dhetaga ndia bhalema kandi bhabisebe kandi bhapesuebe bhob kima ndia bhakozesa nga ka iso kozesa ka

Ali sa mugaso lika nikikiogisa ngoye ndiasu andu alike nawelikani nikibhoiku ddudhu ndia akibha naliku.

Kieyokia ninilwali yau nkiyaga ka sipatala andulu niba nilwali ndwali tina

Nkpa soni na gbei akiongaga naki jiba jiba nsodo na nsodo kandi akiongaga mulima ndiaki ndia katelemi kulungi bba

Bakpa ndi bha ka ngongwambili bakwebundilya ndwali sya kabhondo bakozese condom then bhadhuwe nabhiya

Kiba kikibe na sente ndia akidhakiya sasulilya miki ka sukulu nkiyaga ka bhitebhw ndiasu nibuwaku ntuma sa mbangana niya nidhakililya sente ndia kasukulu ndia miki mindiamo

nkali jwala mulefu ka inji ndiasu injo kabongi ba nanga akibaka na swazi buhanguwa ndiasu sini sini nkala poni poni ka inji kabongi ojwale mpale kedha ajwale mulefu ba

Masanyalazi kakabhe nali ka kicweka ndianu bhukunga ofisi ndia abhuli bia bia ndia agbanaganibe na ka masanyalazi zibe eti bhabhubisebe ka masanyalazi ndulu na bhenu bhabhubisibe ka masanyalazi

Kibi eti bikato injo akiyambaga bhaniki ka ndwali bhia poliyo kaselu na ndwala ndiekina-kina kakonko akiyambaga ndwala bhinjo na ndwala ndiekina

Muluku mindia abhuami bhakali kolia ka nkali moti ali na mugaso sa bhokota bhaniki bhamamadha bhaitu mindia abhuli na bhebhali bhesalo nau aliku bizibu sa tongana bulikilo bulikilo na lwana

Nkiaga ka ima ndiamo nihumulebe dakinka nga komi komi namulu tano menjo deni nime niye ka dhetaga na taka takana na bhadami ka kyalo ndiasu

Nkpa mindia ali na bulema kabhongi nkpa ambakisie kasita kinyangia nkpa mindia akimbakisia nkpa mindia ali na bula minjo kikinjunana

Uwe ngawe mbokoti, kokumwikilijaga miki mindiako yaki ka sukulu tai musigazi, nanga yunifomo ndiaki kenyaganani tai ndia mulukwaki, hati ndia akidhuwa nokugia eti aye bhia musigazi andiki, buli nkpa akibhaga nesi akiyaga ka sukulu, bhoponi bhaka kibhaga nibhaenanyagi

Musuija bhakpa bhoponi bhalie nibhakisia ka katimba bhasiage ka butimba na bhaniki ne newe deni ndei kina nokusinjilia kansenge na kipanga andulu kingililia bulwaye sa musuija

Nkpa mindia ali na kiniga ka koniaki kuyaga bhulika naye oteketa ompesia makulu ndietolo bhuke bhuke oduwa ka kiniga ndiaki ndia alinai kokumwisa na mpaka

Kisemelelu kweyambisa sabuni na moula zibha eti kozo ndiasu akilika na bongi makanga lumbai

Ka kola kiki kolisaga nkusu kipanga nsuka katiko ndyasu poni poni kiki kolisaga nguwa injo yokaka

Moti ka bizibu ka bhakoli sa bwomezi bhakienaga ka uganda ali bhakitunga sente ndia kabhiki sini kandi bhakitunganga kandi bhakikolaga mulimo mabhika ka janjaba bhalwaye

Nanga ali sigikilia eti buli nkpa akibhga na ngeso ndiaki buli nkpa akibhaga na bomba ndiaki ka kicweka uwe neso ombombisi mindiako miki kandulu nesi miyo ambombisi mindiaki ati injo akidhuaga ndulu otakana ngu heponi bhalenyanagi ngeso ka kicweka